لازم تحايد التلفون قاع. من خلاص تجي السبعة، الثمنية، حبس التلفون <hesitation> تعشى، دور دير الـ صلي دير الجوايج لي <hesitation> لي ديرهم و مبعد رواح رقد. حايده على جهة، دير رافاي نورمال و حطه في جهة بعيدة، مادابيك ما تحطهش قدامك.